Nini binamu jane vasano, avo mabinamu, mabinamu jane jaane ni arusha viikala, halafu, kwatite, kwa mfano labda vee niija nasoma shule, kwa mfano ko tachungire shule mweri wa siita, na doma nova no- no- no- nova navayenderra mweri mweriwakasita ko tukachunge tapatire likizo yaliha, <hesitation> nodoma nova yenda nova novalanga hali javo, kwasababu tiyenda sana na- namabinamu vane, alafu kii, ni vaa changamfu saana, kwahiyo, yara maisha vii ye tijengera navo, kwa maana vunkumbuka nini kwasababu ni ndri mcheshi sana, nenda luusika sana, kwa maana nasau ndo maana kwatite muda wiingi. Volu muda wingi va- vunkumbuka sana, vunyaira da simu aijole, jimusio vaa kazi chee woboya wokikala, yeyokuli bila na kuvaa da simu. Kwahiyo, <hesitation> koo nalusikire ijovee, vakunjelewa lakini kwatite muda ndoma no valanga ja, mwirwaa yaani nilabhile ubikile shule na kazi jaane, na mwezi mweri wa kumi na mbili vii, noma no valanga na valanga avikila iviri, na iwiki na itatu, na inne <hesitation> vakaridhika. <hesitation>